أعتجد إنه للأشخاص القدرة على التأثير في مصائرهم، بس في عوامل جدرها الجدر، يعني إحنا نجدر نحن نجدر إنه نختار طرج معينة في حياتنا، ونجتهد ، لكن في أحيان أخرى الظروف تلعب دور كبير، التوازن بين الجهد، والقدر هو اللي يصنع الفرج، يخلينا إنه يا إما نحدد مصيرنا إما في الجانب هذا أو في الجانب الآخر.